Nah ya balik lagi pok kalau buat sabun ya ane ada si pengalaman ya pok dulu lagi jamannya SMP tuh sabun iya kita lagi di kamar mandi sabun gitu kan, ya kita mau dibilangnya lucu juga enggak lucu dibilangnya enggak lucu ya lucu, iya dah gitu kan nah kita nih namanya da perempuan nih ya kan perempuan nih di kamar mandi, nah perempuan mah emangnya dibilangnya cebok juga pakai sabun harus bersih namanya laki dan ini ceritanya ini perempuan ini enggak ada sabun nih ceritanya ya kan buat cuci itunya kan habis dia buang air kecilnya kamar mandi laki ini ada nih sabun nih namanya sabun buat buat mandi lah kita lagi kencing tu perempuan masuk lah di belakang gimana itu ya kita jadi malu enggak malu itu kita dilihatin sama perempuan itu sampai kaget kan kalau cerita dari sabun mah, nah akhirnya tuh sabun kan di dia minta sabun katanya enggak ada sabun gimana ceritanya kan gitu kan kita bilang di kamar perempuan kamar mandi enggak ada sabun gitu nih sabun kita kasih dah tuh ya lantas dah tu kita langsung disanjung sanjung dah gitu kan cuma begitu doang padahal sabun ngasih doang tu perempuan ya lantas deh besoknya nyari kita udah ngudak ngudak kita ampe nguber nguber sudah kayak layangan pisan kita diuber uber ama tuh perempuan ya itu puguh gara gara sabun itu kalau dibilang cerita ini mah kita ya gimana ya kalau ama sabun mah terngiang ngiang dah itu.